<hesitation> Ny ankamaroany zao satria o <hesitation> lai mahatonga zareo <hesitation> amin'ny efa managna trano fisakafoanagna satria zare lai oe fitady vôla lai anjare defa managna fitaovana ra ôhatra oe egny antrgno ndraiky izy, de vôlôhany mizaha tuto amin'ny internet teknolojia zao fa <hesitation> mivoatra de avakeo koa miezaka mi s'adapte amin'ny zava misy ôhatra oe ra misy ra ilagna lafôro aka de tsy managna lafôro de anao miezaka mizah oe ino rah mahasolo azy ai, mbô tsy ampiôva le tsirony.